Ман дар бораи ошхонаи Алжир маълумоти зиёд надорам ва мехоҳам, ки бештар омӯзам. Медонам, ки ошхонаи онҳо ба таъмҳои тунд ва сабзавот асос ёфтааст. Ҳамчунин, эҳтимолан хӯрокҳои гӯшти ва ғалладонагиҳоро истифода мебаранд.